A na xa'na ntha xruan nch'o nton sithju ba sithju beni ku inku nacio inku <hesitation> juego deporte <noise> ya ncha'na ntha xr'uan.